أول حاجة طال عمرك تشغل الكواية، أ بتتركها تسخن، إذا حمست صارت ساخنة، أ فيها لمبة هي إذا اللمبة انطفت معناها خلاص سخنت، اذا سخنت أول حاچة تجربها على جماش أو شي تأكد أنها ما راح تحجق الملابس، ثمن أن ت-تفرد التيشيرت حجك ولا الثوب وتمشي بالكواية عليها رايح چاي لأن تنفرد كلها بس بكل بساطة.